Akagirita keine emigasho nyingi, obujirita orabukozeesa kushara ebyaara kugira ngu bibe bigufu birugemu obu- oburofa, obujirita orabukozeesa kushara orugoyi waaba orenda rutereere, obujirita orabukoreesa nokumwa ishokye, <hesitation> abandi barabukozeesa kushandaga, <hesitation> eyo yoona nemigasho yobujirita, obujirita waaba ori omuhara orabukozesa kweshara embone kugira obonere, kandi ekindi obujirita buratuyamba kushandaga omuntu. Omuntu yaaba arwiire orenda kumutaho omubazi orakozesa akajirita kuba karaba kakazire munonga.